Ai la lechi! Pos la lechi, lo que es lechi, lechi, la ai sin latosa, entera, semi o sin gordura. La deferencia, pos velaí, la gordura i la latosa. Tó estu porque ei emprencipiau pensandu liquiamenti ena de vaca, Cudiau que liquiamenti no tien de vel col liquiu, quieri izil que estava a pensal ena de vaca namás. Güenu, qu'alogu ai lechi pos la ai de cabra, d'oveja, güenu, tolos mamíferus tienin lechi, no es?